أكبر حيوان شفته في حياتي كان الفيل، شفته في رحلة لحديقة الحيوانات، وكانت تجربة مدهشة الفيل كان ضخم جدًا، ظهرت قوته، وحجمه الكبير وهو يتحرك في المكان، ما قدرتش أصدق -كلا- حجم الأذنين، والخرطوم الطويل اللي عنده، كان مدهش.